халал шұжық халал сауна халал су
айналамызда халал тауармен қызмет тым қаптап кеткен жоқ па
діни тұрғыда таза деген ұғымды дұрыс қолданып жүрміз бе
халал кәсіп тақырыбы бағдарламаның кезекті санында талқыланады
бірінші арнада пендеміз ғой ток шоуы
сіздермен бірге мен олжас сайлаубекұлы армысыздар
студиядағы жалпы қонақтарымызға сұрақ
сіздердің ы дүкенге барған кезде халал тауарларын іздейсіздер ме іздеп баратындар бар ма араларыңызда
ы әрине ы халал деген таңбасына ы қай уақытта қараймын бұл ы ет тағамдарына байланысты
яғни шұжық таңдаған кезде ет өнімдерін таңдаған кезде халал деген яғни сұраймыз иә
мұсылман қолынан ы сойылды ма мысалы иә ет
ы қосылған шұжық құрамына қараймыз ішінде ыыы шошқа еті қосылған жоқ па
құрамына қарайсыз ба әлде халал деген жазуына қарай
бірінші халал деген жазуына қараймын да бірақ өзіме сенімді болу үшін ы ішіндегі құрамына да көз саламын
яғни толыққанды сенбейсіз
мүмкін ы осы таңбаны ыыы халал таңбаны ол шынымен рас алынған ба оны қайдан білетінін қай жерден қарайтынын ыыы көз жеткізуді
мысалы білмей қаламыз да мысалы халал деген таңбасына немесе шұжықтар бөлек тұрады да халал деген
ы өзін ыыы секциясында сонда қарап құрамына да қараймыз таңбасына да қараймыз өндірушісіне де қараймыз
енді бұған дейін тұтынған тауарларыңызға ешқандай кінәрәт тапқан жоқсыз бәрі таза жақсы
енді сенеміз мхм құрамына қарап таңбасына қарап
ол жерде халал деп жазылғаныменен сіз жаңа айтывжатсыз ғой құрамына қараймын құрамына қараймын
ол халал дегенді құрған адам егер де құрамы халал емес қып істейтін болса ол мына жағына құрамында жазбайды ол
жазбайтын адам жазбайды да оны бизнес ретінде қып айналдырып алған адам болатын болса ол жазбайды ол
құрамын жазады ғой құрамы құрамына мысалға ы мысалға айтайық қазір ы шығып жатыр иә
ыыы жаңағы айтып жатқан шұжықтардың құрамынан жаңағы шошқа еті табылған не болмаса есектің етінен қосып істеп жатқандар ы оны қаншама әлеуметтік желіден көрсетіп те жатыр мысалға
ал олар жазады ма мен шошқанын етін қосып жаздым деп істедім ыыы есектің етін қосып істедім деп
жазбайды халал дегенді ұрады болды
қазір мен мына пендешілік деген теңгешілік деген бір ұғымға ауып кетті де қазір
қазір барлық нәрсеге барып жатыр олар жаңағы
оның мысалға тазалары да бар шығар арнайы бір ыыы жаңағы бақылауда тұрғандар иә
бірақ бақылауда тұрғанның атын жамылып алып істеп жатқандар бар
иә оны ажырата алмайсың
сыртқы қабығын иә қабығын басқа өндіруші соны алады да жазатын мекеме бөлек те
а оны ішін жаңағы етін жасап жатқан мекеме басқаша
одан кейін ол жерде мәселе мынандай мемлекеттік мемлекеттік деңгейдегі бақылау стандарттардың ішінде қалалық стандарты деген мемлекеттік тұрғыдан стандарт болмағаннан кейін
ол жердегі сен сырты халал шұжықтың қабына ішіне харам шұжық тығып жіберіпсің деп мемлекеттік органдардан ешқандай жауапкершілік оған таңылмайды
әй сен ол жерде халал деп тұр ішінде шошқаның майы тұр ғой деп ешкім айтпайды оны тек қана жаңағы жеке мекемелер басқа болмаса
сол себепті жаңағы ініміздің айтып жатқан мәселесі өте дұрыс
оның сыртындағы құрамы жаңағы қарындасымыздікі де дұрыс өйткені тұтынушы ретінде ол ондай аппаратқа құдірет күші жетпейді
оның құрамын тексеріп кішкентай бөліп берші мен тексерейін деп
ол тек сол сыртқы эмблемасына қарайды
ал шын мәнісінде жаңағы кәсіпкерлікпен немесе басқа да саламен айналысатындар ол арнайы жаңағы халал деген өнімдер шектен тыс пайдалану көбейген соң
қазір мусульманская тағы басқа деген көп деген колбасалар шығып кетті
ал шын мәнісінде қарапайым халық оны сол атауына ғана қарайды
бір алла білсін оның басын ауырта алмайды
ойыншыққа ойыншыққа айналдырып жіберді былайша айтқанда халал деген сөзді мына мусульманский деген сөздердің барлығын ойыншыққа айналдырып жіберді
ақша табудың жолы
мынаны халал десең әйтеуір мұсылмандардың бәрі алады
бізде халал индустриясы қауымдастығының төрағасы отыр марат сәрсенбаев мырза
марат аға сіз осы айтылған оймен келісесіз бе ондай ы жалған мөр басып шығаратындар бар ма
енді ол әркімнің өз ойының өз правосы құқығы бар ғой қалай айтамын десе де
бірақ олардың әйтеуір жаны шығып шырқырап бірдеңе айтып отқанына қуанып отырмын негізінен
қанша дегенмен мынау оятудың өзі біраз кезең болған негізінен
осыны түсіну үшін ол бұл дұрыс па бұрыс па деген ой ешкімнің көңіліне келген жоқ енді дұрыс па бұрыс па деген ой келгеніне қуанып отырмын шынын айтқанда
оның құрамына қараған дұрыс
сондықтан халал мәселесі ол бүгінгі таңда мынау ы әлгі мына комитеттен де мынау құқық қорғау комитетінен де келіп отыр мына тұтынушылардың
сондықтан бұл жерде стандарт жоқ деген сөз қателік болады мемлекеттік стандарт бар
ы халал ы пісірілген шұжықтар жалпы мына әлгі сондықтан ол стандарт бар
екінші мынау ы қызмет көрсету жүйесінің тағы да стандарты бар
а одан кейін мынау халықаралық малайзиялық стандартты мемлекетте бекітіліп тіркетілген
ол мына кімде қазіргі енді аккредитация өткен әлемдік аккредитация өткен органдар бар
біздің мысалы органымыз сегіз мемлекеттің кімнен үлкен құқықтық органнан аккредитация өткен
сонда оны тексеретін мәселе неде
мынау кәсіпорын сізбен жұмыс істеватыр сіз оны тексересіз оны жүргізесіз оған сіз жауап бересіз
ал енді бірақ мына інім айтқандай ешқандай сертификат алмай ешқандай етпей ы сырт көзден мұны мынаны көре салып мынау пайдалы екен ғой дей салатын жағдай да бар
жасыратыны жоқ әдейілеп әдейілеп күресетіндер де бар
петропавлда бір ы орыс бауырымыз шығып христиан ы мусульманский деп жазып өздерің білесіңдер шошқа қосып оны кәдімгідей халықпен соғысып қырқысып осы бір
жарты жыл бойы телевизорден соны шуылдағанбыз баяғыда
соңы не болды ол өзі жабылып та қалды содан кейін
сондықтан әрбір нәрсенің өз жүйесі бар
халал ол не не болуы керек
оның стандарты бар оның мысалы міне шұжық шұжық деватырмыз халал тек қана шұжық емес қой
халал деген өмір сүру салты
халал деген ол шұжықтың құрамында бірнеше тек қана бисмиллях аллаһуакпар деп сойылған мал туралы ойлайды көп адамдар
ал оның құрамында қаншама ингридиенттер қосылады
кәсіпкер ы халал мөрімен тауар шығару үшін не істейді
кәсіпкер товар шығару үшін ол арызын жазады мен халал болғым келеді
сосын біз оған сіздерге иә анкета береміз ол анкетаны толтырады не үшін оны шығарайын деп жатыр
ол анкетадан кейін біз барып оны а барып тексереміз
зауытты тексереміз егер мал сойылатын жер болса мал сойылатын адамдар оқытылды ма олар біледі ме олар мұсылмандар ма
ол бүгін дені сау ма әлгі есі дұрыс па деген сияқты мәселе
ол ветеринарный службасы бар ма оның әлгі ауру сырқауын ауру сырқау халалға тоже жүрмейді
одан кейін әрі қарай әлгі кім қосатын қоспаны әлгі холодильнигі қандай оның ішінде
оны әлгі мал әлгі етті мүшелейтін жері қай жерде
етін оның барлық барлық оның мына кіммен процесс щыққанға дейін оған қандай енді қоспалар қосылады
оның құрамында қандай қоспалар бар
мысалы натуралды қоспалар әлгі табиғи қоспалар ма
жоқ әлгі искусственный не деуші еді әлгі ы синтетикалық қоспалар ма химиялық қоспалар ма
қандай қоспалар ол қоспалар болса ол халал сертификаты бар ма жоқ па
жануарға алғанның бәріне халал сертификат сұраймыз
любой тіпті кішкентай ғана бір пищевой добавка қосатын қоспа болса ол жаны бардан алынған болса халал сертификаты болуы керек
ал енді басқалардың бәрін сертификатты алу үшін бір төлейтін ақысы бар ғой
оны төлейтін ақысы да бар енді жайдан жай ешкім бесплатно ешкім жұмыс істемейді ғой айналайын ау сен
қалай мысалы мен ертең атырауға халал сертификатқа өткізуге жіберемін оның жолы бар қайтып келуі бар
ол сертификат берген соң біткен жоқ сертификат біткен соң жұмыс басталды
енді ол сол келесі әлгі күнге дейін ол сонымен күндіз түні жұмыс болады
олар күнде сұрақ пайда болады ол пока жаңа дүние істеватқасын анау не болып қалды мынау не болады мынау не болады ананы
вот күндіз түні отырып телефонда жауап беруің керек оның бәріне
анау да мынау да модный дүниенің көбейіп кету себебі бұл жерде олар халал сертификат алған адамдар емес көбі олардың халал қатты дамып отыр
мысалы менде алты жүз алты жүз компания дейік енді осы халал сертификаты бар бүгін
ал енді бір алматыда қазір үш мыңнан артық халал ы өнім шығарыватқан кәсіпорындар бар
енді оның бәріне мен де қуат та ешкім жауап бере алмайды оған мәселе сонда
түсінікті тұтынушылар құқығын қорғау комитетінің өкілі келіп отыр дархан әзімханұлы
сіз айтып өтсеңіз осы ы халал ы стандарты бойынша дайындалған тағамдарды тексеру сіздер арқылы жүргізіледі ме сіздерге әкелінеді ме тауарлар
рахмет мына халал өніміне ы комитет тексеру жүргізбейді
ы тексеру жүргізу ы тек қана ы техникалық регламенттерге сай ма тоуар ы қауіпсіз бе және де ы сыртында көрсетілген құрамы ішіне сай келеді ме соны тексереміз
егер ы тексеруге халал өнімі келіп жатса ы сыртында шошқаның еті жоқ болып ішінде шошқаның еті болса ол бөлек әңгіме
кездесті ме жағдай
жоқ ондай жағдай кездескен жоқ
ы биыл алынған өнімдер ы құрамы ы ішіндегі құрамына сәйкес келеді
ы бұл жерде ы қиындығы тек қана ы шошқа ы шұжық өнімінен біз шошқа днк сын ғана іздейміз
ал басқа жағынан халал ы тәртібі сақталды ма сақталмады ма ол жағын тексере алмаймыз
өздігімен өздігімен халалды шығарады
халал деген мен ойлаймын қазіргі уақытта бір сәнге айналып кетті де
ата аналарымыздың уақытысында біз ондай нәрсені естімедік те халал деген алла тағаланың берген ризық несібесін жеп өмір сүрдік
ал осы кейінгі уақытта осы халал деген өте сәнге айналып кетті
мына жерде тек қана шұжықты айтыватыр жаңағы ыыы тұшпараны айтыватыр
қазір халал такси деген бар халал қонақ үй деген бар халал су деген бар
жалпы барлық нәрседе қазір халал деген термин қосылады да иә халал жұмыртқа барлығында қосылады
мен ойлаймын бұл деген бизнестің көзі деп ойлаймын
ы жаңа айтыватыр енді ешқандай шыққан жоқ ешқандай барлығы жақсы деп енді өздері айтып отыр ешқандай заң жоқ қазақстан республикасында әрекеттегі заң жоқ халал туралы
бір заң бар ислам әлгі халал финанс туралы бар
ол сіз айтып ол халалға кететін қаржыны есептейтін заң
ал жалпы халалдың осы әрекеттерін жаңағы кәсіпкерлерді тіркеу басқасы бар ол халал ма халал емес пе оның барлығын әлі реттейтін толық біздің республикада заңымыз жоқ
сондықтан да бақылаудың бәрі жүз пайыз деп айтуға болмайды
ы қазіргі уақытта сондай заң керек керек керек
оған біз тек діни тұрғыдан ғана мына кісілер жауап беріп жатыр да
ал олардың шынымен де жаңағыдай ы заңды жұмыс жасап жатқандығына олардың барлығының халықаралық стандартқа сәйкес келетіндігіне жана тұтынушы қорғау комитететіндегі өкіл айтып отыр
біз тек қана оған жаңағыдай іші мен сыртының сәйкестігін ғана айтамыз деп
ол жауаптылыққа тартылып жатыр ма тартылмай жатыр ма
халал деген нәрсені былай барасың ы дүкенге ы халал деген нәрсе аласың
жуықта ғана міне бір ай болды мен жұмыртқа алдым халал жұмыртқа иә
жұмыртқа алдым оны жардым ішінен жап жасыл болып краска ақты иә сол ақты
енді былай енді өзім медицинада бәленбай жыл жұмыс істегеннен кейін мен өте таңғалдым
содан кейін жаңағы интернетке кіріп оқып дереу халал халал деп алып жейтініміз енді біз өзіміз де халал жегіміз келеді тамағымыздың да дұрыс болғанын бәрін қалаймыз ғой
содан кейін алсам ол ы қытайда жасалынған екен жаңағы жасыл
халал деген жазбаның қайдан келгенін білмеймін
продавец мысал үшін сатушы ешқандай жауап бере алмай тұр ешқандай сертификатын бере алмай тұр
студиядағы қонақтармыз да қосылсыншы
қазір халал деген ы тағамға сенесіздер ме
ол халалды басқарып отырғандар бар ыыы діни жағынан басқарып отырғандар бар
ал біздің ата бабаларымыздың кезінде бұл шын мәнісінде халал деген сөз болмаған
ештеңенің сыртына жазылмаған
бірақ әлде де мысалға елде елде осы халал деген адал деген нәрсе елде бар деп ойлаймын
алла тағала айтады құран кәрімде менің атымменен сойылған мал деп өзі сіз айттыңыз ғой жаңағыдай сондай рұқсат берілген нәрсе ғана ы пендемен мұсылманға жеуге жаздым дейді
біздің қазақстанда енді жетпіс проценті мұсылман болған күнде сонда мен ойлаймын кейде ана ы бір томпақ машина халал су деп жазып бара жатады
әй ол тамшыдан да жатпайды ғой ол шынында да қазір халал деген нәрсе жарнамаға көп айналып кетті ме деп ойлаймын
сонда біздің бұтымыздың басына келіп тұрған су не халал емес пе
моншамызға келіп тұрған су не халал емес пе
ана монша халал ы ана арқалап жүрген су халал ол кімге жатады
сонда оны бақылайтын кім
біз халал деп отырмыз
бір алла өзі кешірсін бісіміллә деп жейміз
ал соны тоқталатын бір бір мәселе мынау өндірісті дамыту үшін әркім өзі шаруашылық ашты
соны ыыы әртүрлі енді ұлттар жасаватыр оларға да ақша бәріне табыс табу керек қой
сонда ол адам мұсылман ы мұсылман дінді қабылдаған ба
сонда оның ұстап тұтқаны халал болу керек оның халалды шығаратын адамның өзі халал болуы керек
сіз айтасыз біздің кезімізде бізде халал деген нәрсе жоқ дедіңіз иә
бізде қалай халал деген нәрсе жоқ ол кезде нағыз халал іс болды
өйткені біздің малымыз жеп отырған сиырдың еті қойдың еті ол кезде біздің кішкентай кезімізде өзіміздің қорамыздан шығатын таза
таза шөппен таза сумен оны қолдан тамақтандыратынбыз да таза қорадан шыққан нәрсе міне халал деп айтуға болады өзіміздің
қазіргі халал дегенге мүлдем сенім жоқ мен көп нәрсеге сене алмаймын
студиядағы қонақтарымыздан сұрайық бұрын ыыы халал деген ы ешқашан болған жоқ қой бізде
мен мен мысалы өз басым естіген жоқпын ы біраз уақыттан бері ғана естіп жүргенмін халал деген өнімдерін көріп жүрмін
бұрындары неге сонда болмаған қазір неге қажеттілік туып отыр
неге болмады себебі бұрында біз ыыы ауылды жерде тұрдық басқа жерде тұрдық
ы мысалы ет алатын болсақ басқа өнімдерді алатын болсақ та біз жаңағы арнайы барып бір қасаптың үйіне немесе бір арнайы дүкеннен сондай
ы сенімді ыыы орындардан иә тексерілген ы дәлеліне көзіміз жеткен
мен өзім мысалы ыыы екі жылдай болды шұжық өнімдерін мүлдем жемеймін мұндай ыыы неліктен
маған ы жеген кезде бір жағымсыз әсер күмәнданып отырамын
ы сосын барып тағы бір айта кететін жайт
жаңа міне ы сәнге айналды деп жатырмыз ғой су ы немесе басқа ы жуынатын жер монша сауна оның бәріне мән беру керек емес
бірақ ы жейтін тағам ол адамның ағзасына ы зияны тиеді
тие ме тиеді ме тимейді ме соған қарап оған ммм денсаулық комитетінен бе арнайы бір ы денсаулық комитеті мен діни комитетінен ы адамдар біріктіріп арнайы тексеретін стандарт ы қою керек
ондай бізге қажет
өнімнің бәрі халал болуы керек
тұра тұр сен сол басқа жаққа бұрмаламай тұр құдайдан қорық кішкене
айналайын бұл өте ойыншық нәрсе емес сендер харамды мен халал деген діннен шығады ол халалды мен харам деген діннен шығады
марат мырза өткен емес
сондықтан ол өтуі үшін бүкіл база бар не нәрсе
өкіметтің заңы жетпей отыр
арнамызда жарнамалық үзіліс
халал тазалық белгісі ме әлде сәтті кәсіп жүргізудің амалы ма
анықтап көреміз алыстамаңыз
ы бұл пендеміз ғой ток шоуы біз халал кәсіп тақырыбын талқылап жатырмыз
бірақ енді жауапкершілігі бар оның
организацияларыңыз ана жақтағы бүкіл ұйымдардың бәрін ешкім жай қарапайым тұрғындар тексере алмайды
бұл жердегі мақсат бұл жердегі мақсат жалпы халықтың осы күдігін арылту мақсатында діни басқарма жіті қолға алу үшін жалпы әрбір өкілі әрбір аймақта оның өкілдері бар
имамдар бар әрбір ауданда имамдары бар
сол жерден енді жаңағы сертификат алған ы жаңағы жерде міндетті түрде сол жердің жаңағы өкіл имамы яки аудан имамы соны барып жіті әр ай сайын қадағалайды
одан кейін соны хаттама түрінде тексеріп болғаннан кейін діни басқармаға жіберіп отырады
бұл бұл жанағы сол стандарт бойынша жүріп жатыр
нормативті деп ы есеп беріп отырады
бұл жалпы сол берілген діни басқарманың берген сараптамасымен бірге сертификат берілген өнімдердің кәсіпкерлердің жаңағы несін тауарларын жіті қадағалау мақсатында
ал енді ол ыыы сертификат берілген кәсіпкерлердің жаңағы өнімдердің несі тізімі муфтият одан кейін оны тексересіздер ме
біз әр ай сайын жіті қадағаланады
сертификатты көрген тұтынушыларымыз бар ма арамызда
сұраған ыыы ал енді осыны біз қайдан табамыз дейтін болсаңыздар иә иә қайдан
муфтият кизеттің діни басқарманың өзінің арнайы сайты бар
муфтият кизеттің жанында парақшасында сертификатталған жаңағы арнайы халал жаңағы сертификат берген өнімдер деген енді бассаңыз сол жерде алпысқа жуық мхм
жаңағы сертификат берілген
балғабек мырза қосарыңыз
жалпы енді мен айтайын бұл жерде ммм енді мен дін өкілі емеспін мен психологпын
ы бұл жерде мысалы біз ы қарап отырсақ жалпы өзіміздің басымызда да бар мысалы
ыыы халал өнімін аламыз да соны өзіміз таңдап соның ішінен аламыз да сол нәрсеге өзіміз күдіктенеміз
сол нәрсені сатып алып тұрып
ал мысалы басқа ыыы басқа басқа өнімді алсақ біз мысалы көбіне халалдан басқа өнімдерге қарайтын болсақ енді өзіміздің жалпы енді ы адам ретінде
біз оның жаңағы шыққан күніне мысалы жаңағы жаңалығына мысалы бұзылған бұзылмағандығына қараймыз да
ал халал өнімін алатын болсақ жаңағы мен айтқандағындай ол шынымен де күдіктенеміз ыыы
мен ол күдік неден туады деп ойлайсыз
күдік енді бұл жерде мен айтып кетейіін ы иә
өйткені ыыы күдік туады мысалы адамдарда мысалы халал өнімін алғаннан кейін ы біз ойлаймыз енді халал өнімін жегеннен кейін біз енді өзіміз ы психологиялық тұрғыдан ойлаймыз таза жегіміз келеді де
ал бірақ ішінде жаңағыдай шошқаның еті бар ма өлген малдың еті бар ма осы нәрселер бізге ыыы ол автоматты түрде сондай ой келеді де бізге
сондықтан да енді менің ойымша енді халал өнім бізде ыыы бар ғой ол оған мысалы мен сертификат мен де кейде сұраймын енді қызық көріп
ол маған ешкім сертификат көрсетіп жатқан енді ол сатушылар болмаса жаңағы ы базарда тұрған ыыы адамдар мысалы сертификат көрсетіп жатқан жоқ мысалы мына өнімнің мысалы
сапасы мысалы бірінші категориялы екінші категориялы деп
ыыы сондықтан да бұл жерде ы бар нәрселерге бірақ мүмкіндігі келгенше алдық па оған сенуіміз керек
қараңыздар халал деген стандарт яғни халал деген сөз мұсылманшылыққа көп ыыы бұрылады да
негізінен тамақ тағамдану деген адамның денсаулығына әсер ететін дұрыс тамақ болуы үшін мемелекет қолдауы керек стандарт болуы керек
біз тек қана мұсылман болып мысалы халал тағамдардың дұрыс ыыы яғни рұқсат берілген
ал ыыы кәдімгі тұтынушы адам халық республикада өзіміздің елімізде тұрған халыққа дұрыс тамақ беру синтетика бермеу иә мысалы қоспаларды бермеу деген өлі
өлген ы малдың етін жібермеу деген ол тек қана мұсылмандыққа да жатпайды ғой
қарапайым денсаулықты адамның денсаулығын сақтау үшін мемлекет тарапынан қолдау көрсету керек
мынандай ой туындап жатыр ғой
жаңағы шынымен де біз ет өнімдеріне сүт өнімдеріне басқаларға халал деген нәрселерді қоямыз да
мысалы бір банан сатып алып жейміз
ал бананға қандай дәрі дәрмектер қосылып африкада өсірілді немесе ы неден келді біз білмейміз
немесе арбузды оңтүстік қазақстанда қарбыз өсіріліп жатыр
қандай дәрі дәрмектермен өсіп жатыр біз білмейміз
су неге халал болмайды мәселе неде тұр
академия бекітті қандай өнімдер халал сертификаттауға жатады
соның ішінде су және алкоголсіз алкоголсіз ішімдіктер халал сертификаттауға жатады деп
бүгін бүгінгі таңда біз үлкен дәрет кіші дәрет бәрін сындырамыз шомыламыз бәрі барады да бір сборникқа жиналады
ал сол жерден барады да фильтрация өтеді
сосын агрессивный хлорная обработкадан кейін қайтадан фильтрация жасап обработкалап содан кейін оған түрлі ароматизаторлар қосуы мүмкін
оны фильтрлеп жасау фильтр жануардікі болса халал болуы керек оған ароматизатор қосса ол халал болуы керек деген сияқты вопростар көп
оны жеңіл желпі қарауға болмайды
сол сияқты мысалы ана жұмыртқа ма басқа өнімдер қай қызмет мысалы монша дейсіңдер монша монша неге халал болмауы керек
еркек адам мен әйел адамның бір біріне көрсетпейтін әурет жері бар
еркек адамның тізесінен төмен кіндігінен жоғары жерде әйелдің өзінің сондықтан бұның көрсетпейтін жерлерін сақтайды
беретін тамақтарын халалдайды деген сияқты мәселе
ал енді моншаның ішінде әлгі туалеттің маңайында намаз оқуға болмайды
сонын сыртына шығарып намазхана жасап қояды
біреулер әлгі бүгінгі таңда монша жақсы көргіштер бар биллиард ойнап жүретін
а вот арасында намазын жіберіп
бұның бәрі марат мырза назар аударыңызшы
бұның бәрі бекітілген бауырлар марат мырза
бірінші мынандай сұрақтар қою үшін бірінші танысу керек
аз мұз болсын ол стандартты білу керек содан кейін барып әңгіме жақсы болады да
сіз осы халал ыыы сауна халал қонақ үй халал сто деген де болды ғой соған өзіңіздің көзқарасыңыз қалай айтып өтіңізші
ең бірінші кезекте халал деген бізде қазіргі кезде ұстаным емес
негізгі сеніммен байланысты ұстаным емес ол модаға айналып бара жатыр сәнге айналып бара жатыр
неге дейтін болсаңыздар
өте жақсы сәнге айналсын
бірақ сәнге айналған кезде ол жерде бәсекелестік болуы керек
мына кісі айтқандай сайтта барлығы түгеліменен ашық тұруы керек
мен мынаны сұрайын деп отырмын қазір
қуат ыыы мырзаменен қазір марат мырзадан мен бір сұрақты сұрағым келіп тұр
бір сұрақ дегенім қазіргі кезде сол марат мырза айтып отырған академия фих тің бекітілген қазіргі кезде түнгі молалар пайда болды молдалар пайда болды
қазіргі кезде алматы қаласында екі бірдей баня моншаның жанында түнгі молдалар пайда болды
түнгі ы жезөкшелер барады дағы халал дейді дағы түнде некесін қияды дағы мінекей ертеңгісін үш рет талақ дейді дағы
мінекей біз халал ы жезөкшелік былайынша айтқан кезде
осындай нәрсе халалға жатады ма
неге оны академия фих тың атынан айтылады
ондай жағдайда неге ендеше сіздер күреспейсіздер
оны да оны да ұмытпаңыздар
аға жастарымыз жастарымыз сөйлесінші жоғарыдағы
ондай заңсыз құқықбұзушылықтар болып жатқан шығар ол халал деп айтқан шығар бірақтан да қараңыздар
мемлекетте қазір заң шықпай тұрып ол қандай мекемелер ашыла берсін оған ы мекемелер кәсіпорындар бәрі ашыла берсін бірақ ол заңмен қадағаланбағаннан кейін мемлекет мемлекет иә
жоқ мемлекетте сондай заң шықпағаннан кейін ол жаңағы сол органда жұмыс істейтін
халал дегенге халал деген сәнге айналды дегенге келісесіз бе
сәнге айналды бірақтан да ол айналып келіп мемлекеттің өзіне тиеді
әзір де қазір заң шығармаса мемлекет неге тиеді неге қараңыздар енді қараңыз мемлекетке тиеді
иә заң керек не үшін енді айтайын
қазіргі таңда бүкіл кәсіпорындар шығатын заттардың барлығы халал қылып шығарыватыр
енді бүкіл ы заңсыз заңсыздықтар болып жатыр
енді біз күмәнмен қараймыз да ол затты кейін алмайтындай боламыз
енді олар сол заң шығарып жаңағы халал нарық болады ғой сол халал нарықта адамдар өз тұтынушыларынан айрылады
кәсіпорындар сол жаңа нарықтан жаңағы халалдан келетін өзінің пайдасынан айрылады
сонда да заң шығармайтын болса қазір мемлекет ол айналып келіп өзіне тиетіндігі

оны тек адамгершілік тұрғыдан имандылық тұрғыдан діни тұрғыдан егер адамды тәрбиелесе ол адам халал такси
ол адам моншасын да халал қылып ашады
оны міндетті түрде бір халал
сіз мүмкін өз ісіңізге адал шығарсыз мысалға сіз жалғызсыз
бәрі үшін жауап берудің қажеті жоқ та әркім өз пікірін айтуға не
стандартты бекіткен жасатқызған адаммын
сондықтан мен стандарттың бүгінгі таңда авторымын айналайын жасаған

әнгіме неден шығыватыр әнгіменің бәрі шығыватқаны сіздің сізге кір жағайын деватқан нәрсе емес
иә сіздің істеп жатырсыз
мәселе сіздікінің жанынан жанынан қосымша біреулер жасырын заңсыз
мәселе сол туралы болып жатыр
жоқ заң неге керек мәселе заң соларды қалай тиямыз соған керек болып тұр
ол сіздің өніміңізге емес
мысалға сіз шыр пыр болып жатырсыз иә сіздің қол астыңызда қаншама адамдар жұмыс істейді
сіз бәріне үлгермейсіз ғой мысалға
сіз өз ісіңізге адал шығарсыз ал басқа адамдар үшін сіз жауап бере алмайсыз
біз жарайды ыыы таза деп санайық
алайда жалған мөрді алып халалды басып жатқандар бар ғой яғни халықтар ы тұтынады

бұл пока өкіметке осы жан жүректің айғайы бір күні жетеді ме деген мәселе
күдік туралы әңгіме болып жатыр ы
неге күдіктенбейсің дейсің дейсіздер
ы неге күдіктенбейміз
себебі ы әлеуметтік желілерде неше түрлі бейнежазбалар бар
ол әдейі істеліватыр ғой
а бұл әдейі істеліватыр
қазір енді әңгімені жалғастырмас бұрын экранға назар аударайық әріптесіміз дайындаған сюжет бар
бүгінде дүкен сөрелеріндегі азық түлік қаптамалардан халал деген жазуды жиі кездестіреміз
тіптен азық түліктен бөлек бұл сөздің қолдану аясы кеңейді
халал монша халал дәрі халал балабақша халал тамада
аз уақыттың ішінде халал сөзі брендке айналды
көбіне бұл сөзді таза деп ұққан жұрт оның басқа салалардағы көрінісіне таң
алматы қаласында сто ашылған халал деген
ол несімен халал сонда
жарайды ол бісміллә деп бастайтын шығар жаңағы қолына ключін алып
әрі қарай қандай халал иә
бұл ыыы кәсіпке айналды деген сөз
нағыз халал өнімде оның шығу мерзімі мен шығарған өндірістің аты жөні мекенжайы көрсетіліп тұрғаны дұрыс шығар
халал термині қазақ тіліне аударғанда рұқсат етілген тыйым салынбаған мақұлданған деген мағыналарды білдіреді
сондай ақ халал шариғат бойынша жасауға болады деген нақты діни үкімнің атауы
сондай ақ ол азық түлік өнімдерінен бастап өндіріс қызмет көрсету банк пен қаржы сферасына дейінгі бірнеше саланы қамтиды делінген википедияда
байқасақ мұның барлығы ислам дінін берік ұстанатын елдерге тән құбылыс
ал біздің қоғамдағы көзқарас қандай
әрине неге десеңіз қазір жалпы мына адамзаттың өзі ыыы бәрі жаңағы экология дейді тазалыққа көшейік деп жатыр
өңкей химикат анау мынаулардың бәрінен бет бұрып жатыр
өйткені оның бәрі денсаулыққа байланысты
ал енді мына халал ыыы тағамдарына келсек ол әрине ы нағыз тазалық деген сол
бір кезде балаларға халал ы несін алатынбыз тамақтарын алатынбыз
қазір жоқ болып кетті мен көре алмаймын қазір халал қайда екенін
оны ондай ы мәселе болса да мына тағам жағын мен түсінемін
ал енді мына ы осы халал жаңағы монша халал бала бақша дегенімізді кішкене ы адам адамдар әлі түсінбейді
мұндай жеке меншік ы бизнеске мен қарсы емеспін
барлығы өздерінің өмір тіршіліктерін істеуге жақсылық қой
пікірлер саналуан бір нәрсе анық халал бренд ретінде белгілі болса енді тренд болып біздің тұрмысқа да еніп келеді
бірақ бір түйткіл бар
халал стандартын белгілеу және оның сапасын айқындау мемлекеттің құзырына жатпайды
мемлекетте оны заңдық реттеу тетігі де жоқ
елімізде халал өнімін өндірушілердің заңгерлік қауымдастығы болғанмен мемлекеттің тікелей қатысы болмағандықтан жалған өндірушілер халал атын жамылып кету жайттары жиілеп барады
нұркен қалижанұлы рустам абильдинов пендеміз ғой ток шоуы
түсінікті жаңағы халал балабақша халал стоматолог неге жайылып кетті бұл
тараз қаласында мынадай жағдай болды
өзім жүгіріп барып жаңағы алдым да екіге бөлдім де
колбасаны екіге бөліп енді орналастырайын деп бүйтіп бөлгенімде бүйтіп ұзын ұзын қағаздар шықты
қарасам дәретхананың қағаздары екен
сіздер ойлаңыздар туалетная бумага
былай тегі бір шығып жатыр айналып шығып жатыр

марат аға оны мен бісміллә деп жей салуым керек пе сонда
қалай сенуге болады
бұл жерде сіздер тек қана документ жүзінде жұмыс істейсіздер іс жүзінде жұмыс істемейсіздер деген сөз
а сен оны көрмесең күнәһар емессіз қалғанымыздың бәрі күнәһармыз құдай сақтасын
мен жала жауып отырған жоқпын ешкімге
мен сендерге ақиқатты ғана айтып
көргенімізді білгенімізді ұстағанымызды қолмен айтып жатырмыз
қазір мысалы бөлгеніме қазір жиырма бірінші ғасыр
глобализация деген ұғым кеңінен тараған
глобализация дегеніміз не
осы колбасалардың өзі де глобализация деген ұғымға кіреді
қазір бәрін біз мысалы мекемелерден заводтардан басқа кісілерден ағаттық іздеп отырмыз
мысалы егер де біз әрдайым альтернатива іздеп отыру керекпіз
біз құқығына иеміз ы тәуелсіздік алған елміз экспортқа импорт алуға құқығымыз бар
сол себепті кәдімгі үйде тұрған қазы қарта шұжық дегендерді өзіміз де күмәнданбай ешкімге күмәнданбай ақ өзіміз де өзіміздің кухняда отырып соны жасайтын болсақ
басқа адамға күмән артпаймыз өзіміз де күмәнданбаймыз сонымен қатар
шұжық жасау үшін базардан барып сатып әкелесіз ғой
сіз үйге әкеліп кухняға жылқы соя алмайсыз
сондықтан ол нәрселерді былай қарасаңызшы
ет жасайтын магазиндер бар ғой соны неге айтпайсыңдар айналайын
менің айтқым келгені мынандай нәрсені айтып жіберейінші енді
бізде жаңа айтып жатырмыз ғой сәнге сәнге айналды деп
ы бұның өзі де енді халал өнімге жарнама ғой ыыы

әр уақытта да жақсы бірақ бір нәрсені түсінуіміз керек
біз ыыы адамдардың мысалы стереотипін мына өзгерту қиын
өйткені біз бұрындары мысалы халал деген нәрсеге көп ы бізде болмады да бұл нәрсе жаңағы бәріміз де айтып жатырмыз
сондықтан қазір енгеннен кейін қазір енгеннен кейін ыыы бұл нәрсенің мынандай талқылау тудырып отырғанының өзі де мысалы жақсы жақсы әсер
өйткені ы жаңашылдықты біз бірден қабылдай алмаймыз
жаңашылдықта әр уақытта адамдар ол ы табиғаты сондай жалпы ғылымда да бар мысалы
бірінші сан болады
саннан барып сапаға айналады бірінші сапа болып одан кейін санға айналмайды ешқашан
бірінші сан болады содан кейін барып сапаға айналады
ы кейіннен осы нәрсенің ішінен біз жақсы нәрселерді өзіміз таңдайтын боламыз өзіміздің сауатымыз ашылады
және де осы халал нәрселер осындай көптігінен бірте бірте өзінің ішінен жақсы нәрселер
тұжырым жасайық та мынаны енді тұжырым жасайық
мынадан қорытынды шығарайық та отырған әңгімеден бір нәтиже шықсын
жалпы мынадай нәрсе ғой
халал деген діннің белгілі бір саласына ғана қатысты бір термин емес
ол халал деген адамның өмір сүру салты
ішімдік ішіп отырып колбаса әкеліп берсең мына колбасаң халал ба харам ба деп сұрайтын адамдар бар да
қысқа ғана жарнамалық үзіліс
халал кәсіп тақырыбы қызу талқылануда арнадан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы
халал кәсіп тақырыбындағы әңгімемізді жалғастырып жатырмыз
жәй енді документ қағаздарымен
жеке жеке сізге бару керек пе он жеті миллион адам қызыққанның бәрі сізге бару керек пе
енді басқа қандай білімің бар
неге жарияламайсыздар
жариялап қойдық қой неге қарамайсыңдар
анау сайт бар фейсбук бар сәрсенбаев марат көресің

марат мырза түсінікті
жалпы мұсылманның өзінің ұстанымы иә
пайғамбарымыздың хадисі бар адал белгілі арам белгілі
ортасында күмәнді нәрселер бар
сол күмәнді нәрседен арылыңыздар дейді
бұл жерде енді халал деп жазылып қойса егер де жаңағы апамыз сұрастырады ғой сұраққа жауап егер де халал деп жазылған болатын болса еш күмәнданбау қажет күмәнданбау қажет
ал егер де ішінен қағаз шығыватса не істейді
а оны онда сіз түбегейлі түбегейлі тастайсыз
ал енді осы күмәннан толық арыламын дейтін болса онда міндетті түрде жаңағы діни басқарманың сайтына кіріп жаңағы қай өнім жаңағы сертификат алынды соны алып қарау
өйткені бұл өзіміздің өмірлік ұстанымыз ғой өзіміздің әрбір ішіп жегенге біз мән беруіміз керек
сондықтан да егер де қандай нәрсе аламын дейтін болсаңыз жейтін нәрседен сол сайтқа кіріп соның несін қарап шығыңыз
одан болмаса марат ағамыздың сайтына кіріп қарап шығыңыздар
егер осыдан табылса иә онда жаңағы жаңағы шағым түсіруге болады
бізде бір жарым жылдың ішінде алпыс жаңа сертификат алынғанның біз біреуін қайтадан алып қойдық сертификатын
неге өйткені талапқа сай болмағандықтан қайтадан ы қайтарылды
қалғандары тұтынушыларды
түбегейлі толыққанды жұмыс істеп жатыр
жәнібек мырза егер сіз көшеде келе жатыр делік иә
алдыңызда екі сто тұр біреуі жай біреуі халал деп жазылып тұр кайсысын таңдайсыз

аға аға халалға көмектесіңдер сен бар да соған бар соған қатыс
жоқ аға сіз қазір халал деген нәрсені ұстап алдыңыз да болды сол сол тудың астында жүрсіз
марат мырза мен қойған сұрағыма жәнібек мырза жауап бере алмай тұр

мен харам жеймін деп тұрған жоқпын
аға сіз қазір осыны айту арқылы өзіңізге күнә артып отырсыз
мен әлі айтпаған нәрсемен сіз маған бар да харамды жей бер дейсіз
аға сіз олай қылып олай қылып олай қылып бәріне
мен азаматпын азамат болсаң
сіз қолды сілтемеңіз біз бағдарламада
марат мырза жәнібек мырза сабыр сақтайық сабыр сақтайық
қолдау көрсетуіміз керек
неге біз халал деген өнім тұрса оған күдікпен қараймыз не бар екен ішінде деп
ал басқа товарлар толыватыр біз оған күдікпен қарамаймыз көрдіңіз бе
ала береміз оны ол неден туады
мына психолог жақсы айтып отыр
жаңалықты қабылдай алмаймыз күдікпен қараймыз
бұлардың барлығы сол халал атын жамылғандардың кесірі негізінде иә
болмаса шынайы барып халал стандартының сертификатын алған жаңағы мұсылман кәсіпкерлер бұлай жасамайды негізінде
айзат ханым ал енді телевизор қарайсыздар
бір орыстың кемпірі әлгі немене халал кімнен әлгі фарштан шошқа шығыватыр деді
маған бүкіл телевидение шауып келді
мен бәрін ертіп алып бүкіл халал компанияларды аралатқыздым көрдіңіздер телевизордан

есігін ашқан кезде кемпір қорқып кетіп айғайлап маған төрт заводтың директоры ақша берді
көрдіңдер ғой ал енді осыдан артық не керек
қазір бір нәрсені айтайыншы
менен де алған жоқ халал деп жазылса менен сертификат алмаса мен соған барамын
жоқ аға қараңызшы сіз оның мастерін білмейсіз де
білмеймін білмейсіз білмейсіз а неге сіз маған кінә артасыз жаңағы
сіз неге маған кінә артасыз
жоқ мен жақсы мастер іздеймін десем сіз маған кінә артып отырсыз
жеке мәселені қойыңыздар
оны білмейтін адам болса не істеймін мен оны
осы мәселенің барлығы да біздің жаны шықсын дұрыс дұрыс істейтін нәрсеге жаны шықсын бірақ енді бар нәрсеге аузын жауа беруге болмайды

өте жақсы сіздің ешқандай да ы сіңірген еңбегіңізді ешкім де жоққа шығармайды
бірақ ағатай ау шырылдап қазіргі кезде халал өндірісінде әлі де бәсекелестіктің отандық бәсекелестіктің аз екендігін көрсетіп тұр
имандылық жоғары болу керек қоғамда
сонда ғана біз күмән мен күдіктен арыламыз
ал бұл имандылықты кім көтереді
марат мырза көтеру керек қуат мырза негізгі бастау керек біз бәріміз қоштауымыз керек
біз шырылдап отырғанымыз да осы
сіздерге рахмет мынандай күмәннің басын ашып бердіңіздер
ал қазақстан қоғамы қазақтар шын мәнінде әрбірінің ауылда тамыры бар түбі бар
қазір мінекей біз жасайық сол ы халал индустриясын ауыл да жасасын ондай жағдайда бізде ешқандай да күмән де күдік те болмайды
неге біз отандық индустрияға бәсекелестікте мән бермейміз
бұрындары біз халал стандартсыз ақ тамақ жедік қой
қорамыздан шығатын болса бізде онда күмән сейіледі
сол үшін ауыл шаруашылығын да жақсы көтеру керек
ауыл шаруашылығын жақсы жерде малдарымызды жақсы көтерген кезде біз білеміз оның халал екенін
бізге шеттен керегі жоқ
былтырғы жылға дейін тауық өнімдерін біз қазақстанда өзімізді отыз пайызын ғана өзімізді обеспечить ете аламыз
елу алпыс пайыз ғана әлгі ірі ірі орта қара малдардікін сонда қалғаны бәрі сырттан келеді
сондықтан біз конечно қолдан келгенше дамытып
ана жолы мен өкіметтің бір адамына барып осы мәселені айтқан кезде маған айтты мәке бұрын біздің көңіліміз жетпеуші еді енді аударатын болыватырмыз
сен сендер міне шуылдатып шуылдатып енді заң да қабылданатын шығар түбінде
көтеріледі ме айтшы кім айналайын інім
жоқ аға мен сіздің ісіңізге ешқандай күмән келтіріп тұрған жоқпын рахмет оған
сіздің ісіңізге күмән келтіріватқан жоқпын
халал ы халал бұрын болмаса да біз өмір сүрдік деп жатырсыз дұрыс айтасыз
шын мәнінде біз мұсылман болғалы бері біз шын мәнінде бисмилляхи деп аузымызға алған нәрсені халал деп есептейміз
сондықтан сенім деген қазіргі кездегі бұл мәселенің туындап жатқаны сіздердің көтеріп жатқаныңыз бұл заманауи индустрияның технологияның өңдеу саласындағы индустрияның жетіліп кетуіменен болып тұр
сондықтан қазір заманауи жағдайда біз жоқ бізге халал стандарт қажеті жоқ деп отыра алмаймыз
мейлі ол малайзиядан көшіріліп алған стандарт болсын мейлі ол бейімделген стандарт бейімделмеген стандарт болсын
бұл стандарт бізге қажет
түйіндейікші қандай байламға келдік
түйіндейік иә ы негізінен қарапайым тұтынушы болғаннан кейін иә өзіміздің күнделікті тамағын таңдап дүкеннен барып таңдап өзіміз жасап ыыы жатырмыз иә тамақ ішіватырмыз
сонда мен көбінесе халал деген ыыы термин иә немесе рұхсат берілген дегені көбінесе яғни тамақтану мәселесіне көп көңіл бөлемін
өйткені мүмкін мүмкін ыыы бұрыннан иә ата әжелеріміз рұхсат етілген бісмілләхи деп ы алынған яғни сойылған малдың деп қараймыз да көбінесе халал қазіргі термин ретінде қабылдаймын да баспа ретінде
сонда ол көп болсын иә бізде күмән болмасын
бәріміз жеген тамағымыз адал болсын
барған жеріміз бәрі иманды дұрыс болсын дегенімдей осы ы индустрия мода ретінде болмай күнделікті өмірдің ы жайы күнделікті ы алатын тағамдарымызға дұрыс арлы ы яғни арлы дұрыс болсын
соны мен қолдаймын соны дұрыс болсын деп
рахмет енді осы осы ретте мен бір мысал келтіре кетейінші
түркияда енді тоқсан тоғыз пайызы мұсылман халық қой
оларда бірақ андай біздікі сияқты ешқай жерде халал осындай монша халал ы сауна халал су деген болмайды
ол жақтың мұсымандары бөлек пе біздікі бөлек пе
егер менің дүкендегі алатын ы шұжығымның аты ыыы ауыл болсын иә ауыл деген шұжықты алайық
бірақ ол шұжық егер халал болса мен ауыл деген шұжықты алып жеймін
яғни халал деген оның сыртындағы жазуымен тікелей байланысты емес
түркияда ешбір тауардың сыртынан мен халал деген сурет көрген жоқпын
бірақ қосымшалардың ішінен мысалы біздің өнімдеріміздің ішінде шошқа майы немесе қосылмаған деген шоколадтар да бар иә мысалы
сол себепті егер жалпыламай тұтыну жаңағы қарындасымыз айтып отырғандай біз күмәнданбайтын болсақ ол тауарлардан оның сыртына халал деп жазудың қажеті жоқ
ол онымен халал болып қалмайды
харамның сыртына халал деп жазсаң халал болып қалмайды ол түсінікті
күмән туралы қысқаша айтып жіберейінші негізі мына күмән қайдан туады бізде
бізде сол жағы күмән мысалы адамдар мысалы жаңағы айтады мысалы менің халал өнім алып едім мынандай шықты ішінен андай шықты сапасы болмады деген
мысалы бұл негізі ыыы бір жағынан қарағанда мысалы ы антижарнама да
өйткені уже халалға деген басқа адамдар мен мысалы өзім материалдық өзім көзіммен көрмесем мен мысалы мен анау кісі мынадай шықты мынадай шықты дегенге мен өз басым сенбеймін
ы сондықтан да осындай әңгімелер мысалы фейсбуктағы әртүрлі суреттер жаңағындай ютубтағы әртүрлі осындай жаман әлгі жаңағыдай теріс ы бағыттағы нәрселер адамның бойында күдік тудырады
болмаса күдік қайдан келеді
сондықтан да мүмкіндігі келгенше мен адамдарға айтар едім мысалы ондай нәрселер бар шығар енді мен жоқ деп те өтірік айтпай ақ қояйын
бірақ сондай нәрсені көбіне жасыруға тырысу керек те өзіміздің мұсылмандардың арасында
сол кезде ғана халал өнімінің мысалы ы сапасына деген адамның ы ниеті артуы мүмкін
ішкі нарықтағы тұтыну туралы өте көп айтылды
енді біз сыртқы нарық туралы айтайықшы сыртқы нарықта бұған сұраныс бар
және біздің органикалық өніміміз мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығының органикалық өнімділігіне мұсылман елдерінде сұраныс бар
ендеше біз бәсекелестікті барынша дамытуымыз керек
халал өндірісін экспорттық мүмкіндікті экспорттық мүмкіндікті экспорттық әлеуетін арттыруымыз керек
енді мынау бизнес бизнесмендерге айтатыным осыны бизнес көзіне айналдырып жатыр ғой жаңағы соларға айтатыным
егер ол бизнесмендердің иманы таза жүрегі таза ойы таза болса жаңағы алған өзінің істеп жатқан ісі де таза болады деп ойлаймын
кәсіп саласына бойлай сіңіп кеткен халал ұғымының қолданысы жайлы біраз ой айтылды
біреу оның жөнсіз қолданылып жүргенін айтса біріміз бұл жағдайдан еш кінәрәт таппадық
қайткенмен барлығымыз да пендеміз ғой
аман сау болыңыздар